بص يا سيدي الحته دي يعني لو ظبطها هتفرق في صحتك و في شكل جسمك و في كل حاجه ، و في كل حاجه، أول وحاجة كتر سلطه على كد متقدر من السلطات وأنا هبعتلك فيديوهات ليها تمام ، و كل الأكل مشوي لو مش قادر تشويه اشوي في الفرن مش مشكلة مش لازم تشوي على الحطب يعني ،الحجات دي هتفرق معاك جامد